Áh puo lí cuaig nóh laig chiim mouh nóh láh áh puo li cuaig áh nai fú la li tzá to gíh laig li fé gíh la jo tóh tzá la jah lá óhoh fu cha tzá tóh tzá éh úh ñih tó tzá éh a si o fu éh la já la noum aih la jo la kó laig có-có táh shiu có tah áh naum taum nain ji mju la jo ji jo a laig yiu áh laig-laig mhuó laig chin a jó jóh tó tsá la já láh éh áh ain tzá táh tóig ain tzái gai tzái sáh éh áh táh áh la jóh tóh chá tóh chá aíh tó chá gaum la muo aig gaum tó tzá jo oh bá éh muo shiu tzá muoh ain yia cau shiu tzá jo áh jóh la laig chiin kóh áh jo aig chaig kó áh chiim muo lá taumm aig tanto lai-lai cuaig li cuaig kó-kó shiu lá jóh lila muo áh jo loi ná kó-kó puóh lí cuaig.